Ny ilana ny marokoroko amin'ilay vola madinika an, dia famantarana ny lanjany. Manamora ny fitazonana azy ary koa ialàna amin'ny hosoka.